Mi yerdai be ɗum kowaɗi mi yi'ata himɓe feere ɗon Miɗo waawi faamaade hay goɗɗum e ceertugol ɓe. Ko waɗi woorude sabu ngal waɗi faamaade tawaareeji e ngal waɗi loowe. Kadi, e jammaaji ɓe, jooni ɗum no waawataa baɗte faamugol ngal o waɗi e hakkunde tawii waɗi ko am firtiimaaji ngal e faamugol ngal so baɗte.